Ber naꞌ xki xgesná nap las siete xgesná nap las tres de la mañana lëꞌná c̲h̲uschela, ber yuc̲h̲a mkaꞌl loná xlaꞌ igesná, sinda nana gakda igesná lo c̲h̲apná dziꞌn c̲h̲apná xki nap tika sdzinn las siete nap or udze lëꞌná xgesla, las tres de la mañana lëꞌná guschela.